Mali, Burkina, Niger, Kodiware, Kamerun Gammbi, Gabon, Gana. <hesitation> miɗe miila kaa, jonkaa, leyɗe ɗee kaa, ɗee kaa ana gasa, hiɓɓii. <hesitation> Hŋkkille an waddi jooni <hesitation> mi woofaayi du.